شوف والله هذا السؤال صعب، بس لكل خيار عواقبه، لكن لو اضطريت إني أجاوب والله أفضل إنه يكون عندي أضعاف فلوسي، يعني المال يمكن استخدامه لتحسين جودة الحياة، تجديم المساعدة للآخرين. و <hesitation> أستثمر في المستقبل، لكن العمر والله محدود، وما أجدر أرجعه.